لو كان بإمكاني إني أكون طائر ليوم واحد، فبالطبع أبى أختار إني أكون نسر ،النسر طائر قوي ،ورائع ،وعنده رؤية حادة ،وقدرة على الطيران على إرتفاعات مرة مرة عالية ،بحب فكرة الطيران بحرية فوق المناظر الطبيعية، وإني أشوف العالم من أعلى، فكرة مذهلة.